بعد عشرسنوات أتمنى إنى أكون ناجحة بشغلى ، اا- أطفالى يكونوا بأحسن حال ، كل اللى بحبهم يكونوا محاوطنى ، مااا أفتقد أى شخص أحبه يارب ، <hesitation> أكون وصلت لاحلامى أكون راضى عن حالى ، أكون قريبة من ربى ، <hesitation> مأبى أكون شخصية مزعجة أو شخصية مو ناجحة أبداً.